Wukamuhengukalhako iwamukolha ngasiwumutsomeno neryo eryakuwatikya eribya isimwangakolhano nabi

Erikurathira abakali baghenzi babo neriminyerera esyasonga esya bakalhabamo, neri lethaho engulhakulhana omwa bakali.

Yikaleka embulha ithwabulhayo thwathunga ekyanda kyamuhulhu munene, embulha iyabya iyanganabulha, erisalha ithwabanayo ithwabirisaba kutsibu kwitsi ahabirihwa muhulhu muli.

Thukakolesaya esya todoba ne bindi bindu ebya ngathuha ekyakakalha kutsibu tsibu nga masalhali aghomwesi

Nabo bakathuhanulira ithwe ngabakali kwenzi nethu ngabakali thukanganaya thuthi nethu thuli bandu banatholere nethu ibaminya kuthuli bandu thwanganakanirya omwa bandu.

Abandu abomo malhambo ethu erithunga esya sente bakakolha esya suburo muthinamuthina, kandi ibathunga emithungu eye ebisoro muthinamuthina

Nangalya ebyalya ebirimo ebirisya ebyosi kutsibutsibu nge bighuma esyonyinyi omuhogo esyonyama, amahere nebindi nebindi

Erithwikalya nabi omobiruka ebyathukaghendamu nebisida okosyambalu esyathukalabamu

Neko thwangathunga amaghetse awahenirye awathemu amalhwere awakalhaba omomaghetse

Wukakwa ekyinigha kandi iwikalira eribya iwuna yilhalikirire omwa buyingo bwaghu.

Ekyisomo Kya maletha engulhakulhana omo kipindi kiayi neri kanyirirya esyo mbulho omo maka wethu

Omughulhu ngowa inamalhuha nganaba okwa mubiri waghe kandi ingakesya ingahumulikana

Atholere inabaha obulingirirania nebindu ebye mbaghani ebyerikolesibwa.

Thukarondekanaya amaghetse okwa bithehero ebirihakuhi nethu ithuthangirira ebirimwa byethu.